افغانستان کې ډېر ښارونه او کلی شته، لکه: کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، ننګرهار، غزني، بامیان، کندز، لغمان، پکتیا، زابل، فراه او بدخشان.